Before you marry woman- before you marry woman, you mon- you mon you mon study dah woman way before you marry dah woman there. And you ley woman too, before you marry lah man you mon study dah man way. At least yor be together for some kinda ley one year to know each other behavior before yor can get marry. Yor nah jeh rush in marriage, if you rush in marriage, you know the person- ehn ehn ehn bad doing. You jeh rush, you nah know the person good good. Like yor jeh make two months together nah yor go and get marry; you know dah woman behavior and you ley man too, you know dah <hesitation> you ley woman seh too too, you nah know ley ley ley- ley man behavior. So aay better yor stay together for some kinda ley one year, before yor can get marry. Dah one yor will know- yor will understand each other, then wen yor geh marry nah yor will- in yor marry home nah, dah one yor will understand ehn you knw each other in yor marry home.